Maro reo karazana vorana zay misy eto amin'ny firenena. Misy <hesitation> voromanidina, misy vorona agny andranomasigny, habakabaka fa izy koa raha hoe atao <hesitation> vinavinaina misy eo magnodidigny eo amin'ny roanjaroanjato eo fô zah tsy mahay karazana vorogno maro e fa izy e maro karazana vorogno misy eto satria maro be zareo <hesitation> le hetsiketsiky agnaty ala any, misy <hesitation> mandeha, misy mikisaka karaha zay.